Ny couleur resaka loko vonimboasary tsy dia tsy dia mahatsapa ino loatra aminazy aho. Fa raha ny fahatsapako anazy manokana amin'ny fisainako dia manendrika anahy fotsiny resaka oe couleur loko voasary zany.